Ajia’ ro’ jmýy fɇ’ e <hesitation> e e re fáá’ra e jmí0’ re lɇ e re ñíra, e jmí’ re lɇ ja yy my güii kieera, ki jiá’ re lyna juiira re fáá’ra jö xen ba ‘nɇɇ’ i xää’ my güii kieera re fáá’ra jö au <hesitation> re fáá’ra jö juá’n kie’ ‘nó re lí ró’ fó’ re fáá’ra jö e <hesitation> e e e re ñira kö e la tⱥ la nⱥⱥ ro’ ee miina re fá’ra, jná ‘naa re jmáá ela, jná ‘naa re jmáá e jnaa, jná ‘naa re týna je jnaa, i jö to jö e lii e re dxára dxi ñíra kö’ e re ñóira kö e la tⱥ´la náá kö’ e jö ba ‘nɇɇ’ jö e re lí fó’ a jia’ ro’ re lí fó’ e re fáá’ra jö ki la miína xä’ra my güii kieera ro’ jiare lí fó’ jná re ñín ka la köö tu lu gia dsi jña’ jïï’na ta kö re fáá’ra jia’ re lí fó’ ki jiá’ <hesitation> jia, jia’ xa júu jö re fáá’ra ro’ ejö jö, jan ba ‘nɇɇ’ i re lí fó’ re jmⱥⱥ tá jö.